كي تجي تصور في كانش واحد لازم تعرف وشني الحاجة اللي راك تصور بيها. يا هل ترى راك تصور بال <hesitation> بالهاتف المحمول، التيليفون، ولا راك تصور بالكاميرا ألة التصوير. ولازم يعود كاين الضوء، ضوء طبيعي من الأفضل ضوء طبيعي ضوء السمش الشمس. إذا كنت الداخل، ماذابيك توفير <hesitation> كمية كبيرة من الضوء و اختيار وضعية التصوير ثم التقاط الصورة.